Juë da dun ya, tyam a'ax yë xë yak jadyë, tyam a'ax yë cera jebyë yëdun xa'axjpë amaxa'an tyam a'ax jedun nyëkubëkyë najësë'ë jadun da dun yabë yakatyë yajtunyë je'e a'ax jedun kya yajkudoyam jedun jekpyë ambyë padyë a'ax yëdun yaj nëkx yaj tuyoynë.